افضل ان يكون لدي القدرة على التحدث مع نفسي في المستقبل، لان ذلك بيساعدني على فهم الاتجاهات والقرارات، الذي يمكن انها تؤثر على حياتي، ساتعلم التجارب المحتملة، وساتعلم بشكل افضل التحديات واكون مستعد لها التحدث مع نفسي في الماضي مفيد لكن اللي اعرفه الحاضر سيكون اكثر الهاما.